וויזוי א קעמל ארבעט. א קעמל האט <hesitation> אזעלכע שטעכערס <hesitation> וואס ווען מ'לייגט- מ- מ'פארט אראפ אויף די האר ווערט די האר אויסגעקעמט און מ'קען אויך צוטיילן אזויווי די האר אין האלב אויב מ'וויל מאכן אזויווי צוויי חלקים אדער א- אזא זאך, קען מען אראפ פארן מיט די קעמל אויף די פלאץ וואס מ'וויל צוטיילן.